Bank wngkha borokrok rang rwmani tei jaga. Nwng rangno saving eba checking account o rwwi khatioui mano tei nangphuru rangno tubuwi mano. Bank rokbo borok tei samung tangnairokno rang rwnai eba credit card ni bisingtwi rang rwnai bagwi interest rwnai. Kwbangma bank rok online banking khlai o abo bai borok rok rang rohorwi mano bill rwwi mano eba rang tongma naiwi mano computer eba phone bai. Bank rok business no torna bagwi chubachu khlaio rang swngna bagwi kaham jaga tei rang kwmajak eba rang rwjakmani yakni mwthangwi mano. Kwbangma bank rokbo borokrokni rang ri kotor wngna bagwi rang ri rwnani samung khlaio. Bank kwrwi khe rang tei kotor kotor samungrokno manage khlainani belai kheno jwngjal wngnai.